Ámi ñké máná k'usen áffióñ duolíbà k'affióñ duolíbà k'ísuá. Ñtak ámi ñséké mmá íkóm ídárá usen émáná adé ádèdè kè Áwásí ánám kísuà kísuà àmi ñl'uwem ñkáná ñkegwó usen émáná usen ámi ñkémánáké ñduk àririmbòd. Mkpímáékóm ké yièyiè mkpó, ákpá ñtò mkpó mmá dèmè ídáb ñtóñó édóñ mmò Áwási sósóñó sáfònámá ámí ñn'uwem ñígwó usen ámí ñké dukó áririmbòd sádé ídegé afurògwò ájid íkímáná usenkéd, usugó émá ékpá usenídé, usuk ékpá idágá édégé ísuá kéd, usuk ékpá ídágá édégé ísuá íbá, Áwási áñkámá uwem kísuá kísuá, kísuá kísuá ánuñ ásuñ álián mfon kè mfon ánnó, so mmé sémmá ídárá. Ákpáturò ánámmá éb'émi akénám ánó ámátém mmátém <hesitation> risí <hesitation> mmá dèb ukód, mmá kpéké mkpó mmon mbákárá ékodó cake, áñkénám k'ufók ébé mmi, mmákòd mbòn ágwo, mbòn ágwo énuñ edidáigá, éwóñ ukód, ékóm Áwásí ñntóñó édóñ ámmó ébóñ ákám énnó éwó l'Áwásí álián ísuá k'ísuá ánnó, ásiák usuñ ánnó, ákukó usuñ ánnó, so mmé sémmá ídárá usén ámi ñkemáná ké.